हांव शांती हां शब्द चितलो जल्यार माका सगळ्यांनी मायी मोगान रावचे दिसता। शांती मोंचें आपल्या शेजारीक सुधां आपल्या फॅमिलीचो कशो दोंवरचो आशें दिसता।